ଅମାନେ ସିଂଖ ସେ ପାଣୀ ଲୀକ ହାବାର। ଅଂତେ କହୀ ସକୁଛୂ। ନମସ୍ତେ, ଅମାରେ ଘର କେ <hesitation> ସିଂଖ ସେ ପାଣୀ ଲୀକ ହୋ ରହା ହୈ। ଆପ ମେରେ ଘର ଆକର ଇସେ ଠୀକ କରଦେଜୀଏ। ଧନ୍ଯଵାଦ। ଇସ ତରହ ସେ ମେଂ କହୀ ସକୁଛୂ। ଜୋ ଥାରୂ ତାକୋ ଭୀ ବୁଢା ନହୀଂ ଲଗୀ ବା। ଔର ତର କାମ ଭୀ ହୈ ଜୀଵା ଔର ତୁମ୍ହରୋଂ କାମ ହୈ ଜୀଵା ଥାରୋଂ ଵିଵସାଯର ପଡା ବନୀ ଥୀଵା।